Reto aby moa ñy kolotsay mampiavaky ñnn ñ'olo a afrika <shushes> atsimo añy: -Aminy ñy fivavaha ,rozy kristianina ,maña m mino andranañahare ,mino ñy fisian-dranañahare ,ñy razan-drozy nampianatsy an-drozy anio; <shushes> manahaky anizay ñy fivavaha <shushes> nandesiny ñy razan-droze ,la tean-drozy la hajàn-drozy tokoa ;aminy ñy fomba fivolaña ,rozy manany ñy fomba fivolañan-drozy ;aminy lll liter'eo eo koa ,rozy ñy tompony ary manany ñy literan-drozy.